Japon pe jaeko kuape jaeko hanami jei supe retava ko jae reta omae kirei mbaepoti ue yave ara poti pe tetarareta ndie jare iñeiru reta ndie ˂hesitation˃ omae reta ipuere vaera jaereta ˂hesitation˃ apo vi omae oyerovia uesa yae mbae ikaviva mbaepoti reta va.